مهم إنك تتابع الأخبار لكن مش لازم تكون متابع دايما، من مميزاتها إنك تكون على دراية بكل جديد، سواء كان في السياسة، الإقتصاد، حتى الأحداث المحلية، تقدر تتفاعل مع المجتمع، وتكون واعي بما يصير حولك، عيوبها إن الأخبار ممكن تكون مليانة بالتوتر، السلبيات، هذا ممكن يؤثر على مزاجتك.